Suma sempre d'cursa, tüti i di, da si da li e da la. Venta bütese davanti ün ubietìu, ëntà cerché d'andé pi pian e ralenté perché se no i savuma i arivuma pa pi a ste ferm e a bütese a pensé